ni fulɛru nɛ me a ma'a diya ani hanmaniyan ni ani se po han fulɛru-ra wiɲan ni a ni fulɛru nɛ ɓa we ve la roze oyi ma ni to ni ɛnnɛn ni se da ni a wo ron ni wo ron a bun ma ji ani ɲan dɛnu-na sin matete he un mamu ɓa a ɓɛ we wee ho dekorasiyon nucoza tuwan mibin a tore a dekorasiyon aba se mɛ ma mu fulɛru so ni fulɛru so hɛ tin'a o nani o hanzunnu na lo sin ma wɛ o be matete